Bank ţí biiwín njí, ací ţënko ţí meenţí, kata kí meenkí, bañaan bëliyëng búuyëlan pëënţi uncáam bëkël píinjunkandël. Bañaan bëliyëng káampáran mitirá bëkël dul. Mëëŋal bá këëŋal pëëmaŋ kii páraŋ umitiro dël, këëmparaŋ umitiroo dël. A bank cíin ţëko ţi meenţi mëëţíij ayënţú dí ubabú anáwëtanu páantákan këëmaŋ keeyanki páantákan páandanapun dël. Mëënţíij uncáam, ameenţ binkënjunka këëndo, yan bank kíndícës koo uwí kúuk jee unkont dí bank, keenjunkan uwul dël tee uler uwímbi mëëfíir uwël këëyanki uwul këëleempëna. Bank aka cí ţëënko ţí meenţí mëyëlan pëëmaŋ keţeeţ uncáam uncí mëëntíij káasiya kayak keţeeţ uncáam unjëënkëna mëëţíij unkont dël. Mëëkáaţ bá unkont dël bëërika ţeeţanu uncáam waw. Mëënţeenţ uncáam mbá këëleempëna, amëëleemp mbá këënkakan cíwun bank.